يعني اتوقع بالاسبوع اذا شخص عادي بحدود السبعين دولار خمسي وسبعين دولار ، بس عالاكل - واذا بالشهغ يعني هم تقريبا بحدود التلثميت دولار ، هاي اذا شخص عادي ، اذا شخص متمكن لا هاي غيغ شكل